<noise> Lafa manao Yoga <noise> da manao fagnafana tegna heky. Lafa mafana, <noise> misy am zao gny karazana fipetraky gn biby, ohatsy: <noise> fipetraky gny Sifaky, <noise> manao akory gny fipetraky Bibilava, akory gny fipetraky Liona; da igny gn' arahy. Da igny magnamevameva gny fanahitegna sy gn gn' agnaty agny <noise> aby.